Русия дорои таърихи ғанӣ ва фарҳанги беназир аст. Адабиёти классикӣ, мусиқӣ ва балети русӣ дар ҷаҳон эҳтиром доранд. Ҷашнҳои муҳим, мисли Соли нав, Масленитса хеле машҳуранд. Мардуми рус ба меҳмоннавозӣ ва анъанаҳои оилавӣ аҳамият медиҳанд. Ошпазии русӣ бо борш, тӯшбера ва кулчаҳо машҳур аст.